Karazagna bosy ndraiky edy efa bosy fogna edy agnarany izy jiaby fa le manavaka azy fognany de misy le kolera raiky fognany de mitsagna fotsy na maintigny na jaune regny de misy le aroa kolera de kolera aroa miaraka de misy koa le magnana kolera telo.